چِلی کا ویڈر فل ڈائیورس اور مست ہے، بس کنٹری لانگ اور نیرو ہے۔ تو کلائمیٹ بھی ہر جگہ الگ الگ رہتا، نارتھ چِلی میں ڈیزرٹ کا سین ہے <hesitation> اٹاکاما ڈیزرٹ بس فل ڈرائی اور سنی، رین آلموسٹ زیرو ہے۔ سنٹرل چِلی میں میڈیٹرینین کلائمیٹ، مائلڈ ونٹر، وارم سمرز اور وائن یارڈ اور گرینری کا فل کومبو ہے۔ ساوتھ <hesitation> چِلی <hesitation> اور پتاگونیا بس تھوڑا ٹھنڈا اور رینی ہوتا، مانٹینز اور گلیشئرز کا سین فل سٹننگ ہے۔ ونٹر میں سنو اور چِل فیل ہوتا، سمر میں تھوڑی سَن اور ایڈونچر کا مزہ ہوتا۔ کوسٹل سٹیز جیسے والپارائیسو یا سانتیاگو موڈریٹ اور ٹریول فرنڈلی ہے، لیکن مانٹین ایریاز میں ٹیمپریچر اور کنڈیشن ایکسٹریم ہو سکتے اور ویڈر کا جو امپیکٹ ہے بہت زیادہ اثر کرتا اپنی ڈیلی لائف میں۔ تو بسیکلی یہاں کا جو ویڈر ہے وہ فل سین ہے، ٹروپیکل اور کولڈ مانٹین کا وائب دیتا، ڈیزرٹ، کوسٹ اور ساتھ میں مانٹین بھی ایکسپلور کرنے کا مزہ دیتا۔